Kodi xi'inindo ja nani chaka io nani rana naniti jiaa ku xeejndo ja la'ava naniti jiaa io chaka kodeja io taka ti vichi io mar kodeja nyuuka ti na'anu ko ko yutexi io ñaa tia la'a chaka jiaani io ko mar nuaá io maati i'io ta ti vichi te a xi'inindo te tekundo ko a xi'inindo naaxeé ta'aviti xi yuku nde'ekundo ñaa akujando ja ka'ando naaxe'e ka'ati xi la'a ja chaka jiaanini ku ja io la'a ku yaña jiaa ku ja io ja yutendo ka taja na'anu xi atiuuxi iia.